izy ka andeha vahigny en France en tant que touriste ya tsy maintsy hoe lamba monko raha hoentigna voalohany ee, akanjo isologna, de ôhatra hoe kiraro mbô isolosologna kara igny mety hoe tsy mitondra maro fô mitondra vitsivitsy ilailaigny de atign'akanjo fô tsy tsy itondra raha mavesara be, de tarataratasin-tegna, papier antegna tsy maintsy entin-tegna